Ny anamboaragny ny hala ny tragnogny anh avy amin'ny vodiny igny izy anh mamoaka fil de avy akeôizy anh mahazo faroratra diz igny faroratra igny amin'izay anh <hesitation> arandrarandragna azy akeô de igny magnome tragno hipetrahagny avakeô